Eh mitawan mi mi sawra mo mi viya Mo handi o tokka timbugo bandu maako o tokka nyamugo nyamndu jei mahata ɓandu maako taa o mbara jokke maako o tokka ɗaanugo law nden o fina law to o tokki laabi do wawan o gera ɓanndu maako no handi